<hesitation> or lëꞌ yu yu or c̲h̲owná arroz xiu arroz lo kald ngid o c̲h̲ixkwaꞌ arroz este arroz blang, arroz este rojo, yu or noꞌnda arroz sdzaꞌl ngid <noise> c̲h̲owma o xkisa c̲h̲owma arroz blang sdzaꞌl nup x̱oꞌbgiꞌn, yu orna c̲h̲oꞌwnu sdzaꞌlu biꞌl <noise> c̲h̲otsu më c̲h̲otsu o c̲h̲otsu ngow ña be lëdna i c̲h̲ixkwaꞌ arroz nkob kon abena ic̲h̲op arroz c̲h̲ixkwaꞌ nkob, ña nis ña c̲h̲ixkwaꞌ arroz, belkwaꞌn c̲h̲ixkwaꞌ arroz, c̲h̲owmo kon mol c̲h̲owmu, c̲h̲owmu kon be lë ngid, c̲h̲owma arroz kon o xkisa c̲h̲owma arroz.